kvöld og velkomin í kiljuna við ætlum á eftir að hitta tónlistarmanninn Halldór Haraldsson píanóleikara

og heyra svona lífsviðhorfið sem býr að baki tónlistinni hjá honum þetta er skráð

í ævisögu hans nýrri sem Jónas Sen skrifar við fáum Jón Kalman Stefánsson hingað einn helsta rithöfund þjóðarinnar hann er að gefa út nýja skáldsögu svo eru það ljóðskáldin Dagur Hjartarson hann ætlaði reyndar að tala svolítið um Sigurð Pálsson og Fríða Ísberg en við byrjum hérna á Kolbrúnu Bergþórsdóttur og Hauki Ingvarssyni það eru tvær bækur sem við ætlum að fjalla um annars vegar er

það aftur og aftur sem er skáldsaga eftir Halldór

þriðja skáldsaga Halldórs

það má kannski segja að hún gerist alveg búms inn í nútímanum þetta er einhvern veginn

með alla sína samskiptamiðla og allt sitt áreiti sem er þarna þetta er bók um snjallsímann og manneskjurnar það eru þarna tvær persónur í forgrunni sem fær símann sinn árásin á tvíburaturnana hann er mjög leitandi

hann er

er fulltrúi þessarar kynslóðar sem þarf alltaf að bregðast við það er að þú ert að bregðast við augnablikinu og það færir ekki mikla mikla sælu og hann talar oft um það að hann sé að þynnast út og einstaklingurinn sé dauður svo er önnur persóna Stefán

sem er allt öðruvísi og með mjög mikla og erfiða reynslu hann er sem sagt trommari sem ber ábyrgð

sautján ára stúlka dó hann fer í fangelsi hann

er bankamaður hann er frumkvöðull og hann kynnist Guði

mér finnst mjög sérstakt að svona ungur höfundur sé að fjalla um trú af því að yfirleitt finnst mér eins og íslenskir höfundar forðist það mjög mér finnst það mjög forvitnilegur þráður í bókinni og líka þessi óskaplega sterki tónn í bókinni sem er unga fólkið er alltaf alltaf alltaf í símanum á einum stað í þessari bók er hann í einhverju snjalltæki ég veit varla hvað þessi tæki heita en hann er að gera fimm hluti í einu og það er mjög lýsandi mér finnst einhvern veginn eins og enginn höfundur hafi náð að færa mig inn í þennan veruleika betur en Halldór hann er með mjög svona skarpar greiningar á þessum veruleika já mér var nú bara hugsað til fyrstu bókarinnar sem ég að ég hafi fjallað um í þessum þætti sem var freedom eftir Jonathan Franzen það er líka svona skáldsaga sem gerist algjörlega í núinu er svona breið og þar sem er líka verið að fjalla um

rekstur á sprotafyrirtækjum og svona greiningu á samfélaginu þetta

bandarísku höfunda þetta er

verið að skipta um sjónarhorn maður er að fylgjast með fléttum og þráðum sem maður er að bíða eftir að komi saman og margt af því er ágætlega gert en styrkur þessarar bókar er algjörlega og fullkomlega í þessari samtímagreiningu og það gerir hann mjög vel finnst mér og skemmtilega það mjög skemmtilegt hvernig hann notar farsímann sem einhvers lags lykil að samtímanum eins og kolla kom inn á hérna áðan ég veit ekki þegar maður fer að tala um það að það sé enginn annar höfundur sem að hefur náð jafn vel utan um þennan samtíma þá veit ég ekki alveg hvort að það er rétt af því að samtíminn er náttúrulega svo margskonar en þessa hluti finnst mér hann gera mjög vel já mér finnst hún ekki alveg gallalaus mér finnst hann ekkert sérstaklega flinkur þegar kemur að samtölum og dramatísku kaflarnir í bókinni og sérstaklega undir lokin virkuðu ekki sterkt á mig því miður hann spyr mjög margra stórra svona siðferðilegra spurninga sem eru mjög knýjandi í

þessu samfélagi sem við lifum

það eru til dæmis þarna eftirköst hrunsins hvernig ætlum við að taka á móti mönnum inn í samfélagið sem eru búnir að taka út sína refsingu eiga þeir að eiga afturkvæmt hvenær ætlum

hætta að vantreysta fólki aðkallandi í okkar samtíma það er líka verið að fjalla þarna um kynferðisbrot og líka í rauninni þessi trommuleikari hann er líka að misnota

sína hann er að nota þarna sautján ára stúlku sem einhvers lags eins og hálfgert

og þessir hlutir það eru mjög margir hlutir sem eru þarna inni og mjög margir hlutir sem er snert á en maður myndi kannski alveg vilja sjá

vinna betur úr þeim en það breytir því hins vegar ekki að held ég eigi alveg fullt erindi til

og er yfirleitt mjög snjöll maður finnur fyrir gríðarlegri forvitni

þetta er mjög forvitinn náungi og hann er einhvern veginn að eins og þið segið

hann er að leita fanga mjög víða hann er hann er ekki bara hérna heima hann er úti í heimi það blandast inn í þetta hryðjuverk og og bara bakgrunnurinn verður svo stór í þessu líka já en það hefði sem sagt einmitt kannski hefði hann átt

vera með færri atriði á borðinu kafa örlítið dýpra í hann bara röltir í gegnum lífið og það er ekkert sem snertir við honum hann segir á einhverjum stað að

hann sé ófær um að upplifa dramatíska atburði og samkennd nema í gegnum skjáinn á símanum sínum það er náttúrulega það sem er svona hluti kannski af þessari greiningu

að það er alltaf síminn hér og svo er veruleikinn einhvern veginn í gegnum hann það

hluti af því sem þetta sprotafyrirtæki gengur út á það er að kortleggja tilfinningar langanir

er mjög margt sem kemur vel heim og saman í þessari skáldsögu

mjög margir styrkleikar en í allt allt aðra átt og það er til Rússlands sögur frá Rússlandi í þýðingu Áslaugar Ragnarsdóttur þetta eru smásögur eftir

það er svo þakkarvert að fá þessar sögur þýddar á íslensku þetta eru ólíkir höfundar og

kannski í fljótu bragði ekki hægt að sjá neitt stef mér finnst samt

af því þetta er skrifað fyrir byltingu að þessir höfundar eru yfirleitt mjög uppteknir af stéttaskiptingu og þeir standa með þeim sem að þjást það er bara mjög

í bókinni um

elska þá sögu hún er hún er spennandi og hún er ógnvekjandi og og hvernig þessari greifynju er lýst kvikmynd og ópera kvikmynd og ópera og allt saman saga saga Tolstojs hún leynir dálítið á sér ég las hana tvisvar og hún er um þrenns og þar sem líf manns tengist náttúrunni í dauðanum má segja hún er sem er mjög nútímalegur höfundur vegna þess að hann er þarna að skrifa um og það liggur eitthvað illa á honum og hann hreytir einhverju í aðstoðarmann sinn og út frá þessu spinnst alls konar vesen og misskilningur tiltölulega lítið yfir sér og maður þekkir þessi nöfn og ég er ekki jafn kunnugur þessum höfundum eins og Kolbrún suma hafði ég lesið og aðra hafði ég lesið um eins og gengur og gerist en svo þegar maður er búinn að lesa inn í þessa bók þá veit maður

þetta eru heimsbókmenntir bókmenntir sem snerta við manni það er líka mjög gaman að sjá af því að sögunum er raðað upp í tímaröð gaman að sjá hvernig tónninn breytist hvernig frásagnartæknin er að breytast hvernig samfélagið

er að breytast smám saman

Jakobi f Ásgeirssyni gefa út af vönduðum þýðingum á síðustu árum mér finnst þetta mjög vel gert hjá Áslaugu ég náttúrulega get ekki lesið frumtextann en

eiginlega helst er að geta fengið að halda áfram að fylgja rússnesku samfélagi í gegnum tuttugustu öldina í gegnum svona smásögur vegna þess að þetta er þetta er verkefni sem væri alveg gaman að sjá halda áfram þetta er bara mjög vel gert og sögurnar eru eru eru mjög vel valdar yfirlit yfir yfir svona stutt æviágrip það hefði mjög gjarnan mátt vera aðeins bitastæðari umfjöllun um höfundana það hefði kannski líka mátt gera

aðeins grein fyrir valinu það hefði mátt líka vera nákvæm tímasetning á sögunum bara þannig að maður viti hvenær þær koma út en þetta er bara bara mjög góð bók

þarf að fela hundinn sinn og að lokum ja ég vil ekki segja hvernig fór en líf hans er eyðilagt út af

bara maður tárast svona sögur eru venjulega gefnar út í kilju og það er svo frábært að fá þetta innbundið af því þetta er bók sem

uppi í hillu svona rússneskar komnar yfir miðjan aldur fá ekki mjög háa

Halldór bókin það er ástæða til að hlæja þetta er bók sem fjallar um tónlist og andleg málefni það er svona þráðurinn í gegnum bókina já það má segja að það gengur eins og rauður þráður í gegnum bókina og ég segi frá því einhvers staðar að tónlist er nú mjög oft af andlegum toga er hægt að tjá í gegnum tónlist svoleiðis að í rauninni er þetta má segja að þetta sé einn og sami hluturinn

verða snertir af einhverju sem að þeir finna er á bak við verkin svo kemur spurningin hvaðan kemur tónlistin það veit ég ekki en þú hefur í rauninni verið í þessari andlegu leit allt þitt líf já ég hef alltaf verið voða forvitinn og þessi leit er þannig að mjög fljótlega þá varð ég mjög afhuga trúmálum mér finnst andlegleiki það er allt annar hlutur það er einhver veruleiki þá ef að hann er til en trúmálin fara meira út í pólitík og ég hafði áhuga á því hvað er þarna á bak við sko svo ég hef gruflað í ansi mörgu en ég hef passað mig á því að festast ekki í einhverjum svona svona sem ég kalla sálrænar fallgryfjur

þú hefur ekki verið

það er mjög fjarri mínu skapi ég skil ekki þann hugsunarhátt eiginlega að bíta í sig einhverjar kenningar og og útskýra heiminn út frá þeim heldur það öfuga sko maður maður er að kanna

komast að einhverju nú má segja að þú hafir verið tónlistarmaður síðan þú varst barn hvað hefurðu fundið í tónlistinni hvað hefur hún fært þér það er svo gífurlega margt ég hef átt stundir þar sem var svo uppnuminn af tónlist mér fannst vera þetta er bara mín tilfinning sko að mér fannst vera einhverjir bara huldir leyndardómar þarna á bak við og hvað það er veit ég ekki ég er búinn að þekkja Halldór síðan ég var ellefu ára þegar ég þreytti inntökupróf í Tónlistarskólann í Reykjavík höfum eiginlega bara verið vinir síðan svona vitur eldri maður skulum við segja hann er ótrúlega fróður og

ótrúlega vel að sér bæði um tónlist og um andleg málefni ég er nú búinn að vera leitandi í andlegum málum sjálfur og Halldór hefur hjálpað mér mjög mikið að ja bara opnað augu mín fyrir ýmsum sviðum andlega geirans og svo er hann bara ótrúlega skemmtilegur og mikill húmoristi og bókin er full af sögum af prakkarastrikum

hann var lítill og og hann er kynnst mjög mikið af fólki á lífsleiðinni og segir mjög skemmtilega frá kynnum sínum af þessum einstaklingum tónlistin er líka harður húsbóndi og krefst mikillar ástundunar og þrotlausra æfinga af því þú ert að tala um andlegu þegar ég fór að stunda jóga ýmsar greinar jóga hugræktin að þá er eiginlega samsíða

verk tónverk og maður þarf að yfirstíga ákveðna tækni og hún verður alltaf þyngri þyngri og þyngri stig af stigi þetta er alveg þjálfun í jóga sko svoleiðis það að kynnast því er mikið gagn fyrir tónlistariðkunina

líka kennt og verið skólastjóri Tónlistarskólans hvað hefurðu reynt að kenna nemendum þínum og innræta þeim ég held að ég passi mikið upp á það að þeir verði ekki

bara píanisti sko það er svo

gífurlega margt sem felst í þessum verkum og og í kennslu að þá finnst mér alltaf mikilvægt að tengja það sem þau læra í músíkinni yfir í bara lífið sjálft að það komi út ekki eins og ég sagði þröngir fagmenn heldur menn sem eru alhliða og og lifa lífinu í öllum þeim margbreytileika sem það býður upp á maður les bókina þá sér maður að þú ert í raun alinn upp af þessum frumherjum í tónlist á Íslandi já það má nú segja það eiginlega ég er náttúrulega ekki þarna í byrjun en þeir sem kenna mér eru þarna fyrstu kennarar og þar er Rögnvaldur og það er Árni Kristjánsson svo kemur Jón Jón Nordal þarna líka en á sama tíma

nasismann í Austurríki og Þýskalandi þarna voru menn eins og Róbert Abraham og Urbansich Hans

og þeir settu standard sem þeir voru vanir í sínu heimalandi svoleiðis að við nutum mjög góðs

fá þessa heiðursmenn hingað þannig að allt í einu var hægt að fá úrvals tónlistarmenntun hérna já það er ekki hægt að segja annað þegar nemendur fóru frá þessum mönnum og líka frá Árna og þeim sem náttúrulega stúderuðu líka í þessum löndum að þá stóðu þeir sig mjög vel þegar þeir komu í tónlistarháskóla erlendis því að þeir voru góðu vanir

þú fórst sjálfur í nám erlendis já ég fór til London

ég valdi það vegna þess að þá var London eiginlega alveg svona bara talað um höfuðborg tónlistar á þeim tíma ég held að það hafi verið sjö stórar sinfóníuhljómsveitir og svo framvegis það var gífurlegt blómaskeið er hægt að spyrja þig svona

kjánalega eins og hver sé þín uppáhalds tónlist eða tónskáld sko það er náttúrulega klassískt svar hjá mörgum ja ég bara kann að meta alla tónlist þegar ég er að fást við hana

en ég held að ég hafi nú sveigst svona frekar inn á rómantískari kantinn er eiginlega einn af fyrstu

hann er sambland af klassík og rómantík einstaklingsframtakið og

tjáningin tilfinningatjáningin svo koma ég held að það sé svona næst mér mundi ég segja

að spila Halldór já ég svolítið ennþá á hverjum degi ég er að reyna að ég er búinn að vera dálítið slæmur í höndum og er að er að batna núna og er að

að æfa mig upp aftur eiginlega ég ætla að biðja þig um að spila smávegis fyrir okkur

já hvað hvað dettur þér í hug eitt sem ég spilaði þarna um daginn í Kalman Stefánsson saga Ástu

maður ef það er engin leið út úr heiminum ný skáldsaga eftir þig Jón náttúrulega viðburður en hver er Ásta einu

hefði ég ekki skrifað rúmlega fjögur hundruð síður en þetta er kona sem að ég segi sögu hennar frá getnaði og

fram til dagsins í dag þegar hún er á sjötugsaldri og inn í þá sögu fléttast saga hennar fólks og þeirra sem hún kemst í snertingu við og sem að hafa djúp áhrif á lífið hefði mátt vera auðveldara fyrir hana og hérna það er svona harmur sem hún þarf að glíma við og kannski eftirsjá líka mig grunar að einn af þráðum bókarinnar myndi kallast

eftirsjá vildi eða hefði átt að gera sko segðu mér tími sögunnar hver hver er hann svona ca hann er svona gróflega ég negli hann nú eiginlega aldrei niður mér er illa við það hann er svona sjötti áratugurinn og fram til dagsins í dag og

að mestu leyti held ég í Reykjavík en líka vestur á fjörðum Noregi og Vín þarna er lýsing á Reykjavík þessa tíma en það er líka mögnuð lýsing á þessu það er ákveðinn fjörður sem ég hef í huga fyrir vestan og

þetta er svona seint á sjöunda áratugnum og þá var enn þá og reyndar alveg inn í þann áttunda inn í þann níunda ég kynnist þannig að nútíminn var mjög lengi að rata þangað reyndar hefur nútíminn verið mjög lengi að rata hingað til Íslands finnst manni að sumu leyti

einhvers staðar á nýlendutímanum þrátt fyrir alla okkar alla okkar tækni en segðu mér mér finnst þú leggja ofboðslega mikið upp úr byggingu þessarar sögu

gleymist stundum að þegar fólk er að tala um um skáldsögu að þá förum við ósjálfrátt að horfa á um hvað bókin er og persónur og svo framvegis sem er sem er bara eðlilegt en skáldsagan skáldsagan er eins og músík hún er eins og

uppbyggingin skiptir ekki svo litlu máli og stundum miklu máli og ég held hjá mér og hefur verið kannski að aukast að að þetta er kannski eitt af eitt af helstu helstu þemunum

ekki þannig að ég þetta er ekki stærðfræðilega úthugsað hjá mér ég sit ekki heima og velti fyrir mér hvernig ég á að byggja þetta upp heldur þetta verður til smám saman og þetta er einhver einhver tilfinning þetta er einhver músík sem ég heyri hvernig á að byggjast upp

leitast við að gera betur og

helst gera betur helst en maður mögulega en er hægt alltaf að reyna hið ómögulega jafnvel þó að það sé ekki hægt jafnvel þó að það hljóti að mistakast en ef maður reynir það þá er maður á vonandi einhverri leið og ef manni tekst að þætta saman einhverjum stíl einhverjum sefandi en um leið kannski hvössum stíl sögum sem skipta máli fólki sem

skiptir máli og síðan einhverri uppbyggingu sem minnir kannski á og þannig að allir þessir þættir virka þannig í einu að þeir virka beint á þig að þá hefur maður meiri möguleika á að koma einhverju á framfæri og hafa hafa dýpri áhrif á lesandann því það það eru svo miklir möguleikar í skáldsögunni sérstaklega ef maður tekur allt með ef maður tekur ljóðið og músíkina og og hávaðann allt saman það eru þarna hlutir sem koma aftur og aftur og svo er ris upp frá þeim og þetta er svolítið eins og það er rétt þú ert náttúrulega alltaf með þinn

þú hefur þinn þinn stíl og þinn þinn tón vinur þinn vinur þinn einn sagði við mig að þú værir geysilega kappsamur

þegar maður var í íþróttum þá átti ég mjög ég þoldi ekki að tapa ég reyndar tók því alltaf vel en

keppa við sjálfan mig og ég verð að gera betur en ég gerði síðast einhver svona bara drifkraftur í mér sem er þess valdandi að mér líður illa ef ég er ekki að vinna ég bara verð að halda áfram en þarna er fólk sem þú þekktir þú sagðir í öðru viðtali að amma þín hefði farið frá frá fjölskyldu manni og börnum það er eitthvað af

þínu fólki þarna þú nefndir í öðru viðtali Einar Markan söngvara þú þú þú ert að raða einhverju af þínu fólki þarna inn já svona já og nei sko það eru ákveðnir þættir sem ég byggi á einar Markan var var langafi minn og

dóttir hans Hulda Markan amma mín hún gekk út frá börnum sínum og ákveðnir þættir í lífi Ástu ríma við líf þetta eru bara ákveðnir þættir sem ég tek svona ytri atburðir og síðan bý ég til skáldskap og færi til í tíma og svo framvegis framvegis ég held ef ég ætlaði að apa eftir tekur völdin og býr til nýjan heim nú gengur þetta ansi vel hjá

þér Jón þú ert þú ert orðinn

mjög viðurkenndur höfundur í útlöndum og þetta þetta hlýtur að vera

nema staðar nei

eins og ég sagði áðan mér líður illa ef ég er ekki að vinna og auðvitað er maður þakklátur mjög fyrir að það skuli ganga vel og margir þættir sem að spila inn í það má ekki gleyma því að ég er mjög heppinn með þýðendur sem koma verkum mínum áleiðis af miklum hæfileikum heppinn með útgefendur og svo framvegis og svo framvegis en þegar maður jú það gleður en

það hjálpar þér ekkert við það sem þú ert að gera og á ekkert heldur að gera það það er jafn erfitt að skrifa og áður og og kannski sífellt erfiðara því þú vilt alltaf gera betur þú vilt alltaf afreka eitthvað nýtt eða komast á nýja staði

sérð þegar þú kemur fram úr og lítur í spegil það ert þú sjálfur og þó einhver sé að hrósa

breytir þér ekkert þú sérð alltaf sjálfan þig hver þú ert Jón Saga Ástu við eigum eftir að fjalla meira um þessa bók hérna hún er hrífandi ég er að leita að orðinu þakka þér fyrir að koma hérna í

þáttinn fríða Slitförin þetta er fyrsta bókin þín segðu mér frá henni já þetta er annars vegar bók um það að verða einstaklingur í blússandi einstaklingshyggju við eigum öll að verða einstök og erum að reyna

að verða eitthvað það er einhver áhersla á að verða verða eitthvað mikil sjálfsmeðvitund í gangi mikið óöryggi og hins vegar fjallar hún um aðskilnað foreldris og barns og er svona uppgjörsbók hvað það varðar er þetta byggt á þínu lífi þinni reynslu já þetta er byggt á sjálfri mér en

þetta sé persónuleg bók frekar heldur en ég tók söguna aðeins frá mér fá frelsi til að skrifa um foreldra mína það er svolítið erfitt að ætla að draga þau inn í þetta

þessi titill er dálítil negla og náttúrulega tvíræður já einmitt þetta er annars vegar

sem myndast af

þú veist við fæðingu þú hefur verið að nema ritlist en þú hefur líka verið að skrifa ja ritdóma og greinar í Times já ég fór í starfsnám þangað bara í gegnum Háskólann

í þriggja mánaða starfsnám

að vinna þar bara síðan er ég bara að gagnrýna fyrir þau t l s það

eins og að vera á stóra sviðinu já það er einmitt ég var alveg eins mikill svikari og ég hef verið á ævinni þar var alveg

ég var búin að svindla mér þarna inn sko þú skrifaðir til dæmis grein sem vakti mikla athygli um einmitt það er mjög áhugavert líka Valdimar Ásmundsson hann birti allt aðra útgáfu í íslenskri þýðingu af Drakúla fólk veit ekkert enn þá hvaðan það er hvort hann hafi verið

er sem sagt einstakur já einmitt og allt öðruvísi miklu ítarlegri virðist byggja á fyrstu drögum að þar hafi verið ritstjóri sem hafi verið í sambandi líka við einhvern veginn hvernig þetta varð þetta er bókmenntaleg ráðgáta en víkjum aftur að bókinni þinni ég ætlaði að biðja þig um að lesa fyrir mig kvæði hvað

sem rífa þig úr heildinni eins og flugu úr

stelpan hún notar orð eins og ljómandi

þú gengur um göturnar í leit að uppáhalds kaffihúsi þar sem starfsfólkið veit hvað þú vilt hún fær sér alltaf hún fær sér alltaf

með þeyttum rjóma þú mátar sæti leitar að stað þar sem einhver staldrar við staldrar við og spyr af hverju

skulum halda áfram í

sem er helgað sem að þú og og Ragnar Helgi Ólafsson eruð að taka saman og senda út já við Ragnar Helgi rekum lítið bókaforlag sem heitir tunglið og gefur út þessi ljóðbréf það eru sem sagt bréf í sömu stærð og hefðbundinn gluggapóstur en innihalda aðeins skemmtilegra efni við sendum þessi bréf á fullu tungli til kostunarmanna okkar og Sigurður Pálsson hann var með okkur í ritstjórninni og farnir að safna efni þegar Sigurður fellur frá og þá ákveðum við að helga

númer tvö ljóðum Sigurðar Pálssonar og fengum góðfúslegt leyfi frá Kristínu ekkju skáldsins til að gera það við Ragnar Helgi fórum í það bara á þremur dögum að lesa öll ljóðin allar sextán bækurnar sem er reynsla sem ég mæli með að flestir upplifi og völdum úr svona lítið

spegilbrot af höfundarverki þessa mikla skálds þetta er nefnilega ágætis úrval á kveðskap Sigurðar þið sendið þetta út hvað fer þetta í mörgum eintökum þetta eru tæplega fjögur hundruð eintök sem við sendum út núna en þó sendum við líka út aðeins fleiri okkar mottó er að fleiri fá en vilja og við sendum á fólk úr símaskránni og svona fólk sem okkur finnst að eigi að fá

okkar viðskiptamódel er að koma út í í viðráðanlegu tapi en það sko föndur í kringum þetta útlitið er mjög vandað og svo eruð þið að föndra við að setja þetta saman já Ragnar Helgi er auðvitað mjög flinkur hönnuður og

erum við með við bindum hvert eintak við erum með við erum með stimpla frá pósthúsi tunglsins og það er mikið föndur og markmiðið er að hvert

hafi hlotið umhyggju og svona væntumþykju já Sigurður Pálsson hérna er eitt kvæði úr

sem á kannski vel við núna þegar er verið að mynda ríkisstjórn eftir kosningar

langsamlega mikilvægast samt skal alltaf vera lengsta biðröðin við hoppukastalann takk fyrir